تایلنډي پخلی ډېر خوندور او متوازن دی. هلته د خوږ، ترش، توند، او مالګین خوندونه یو ځای کېږي. مشهور خوراکونه لکه پد تای او ټام یام د نړۍ په کچه پیژندل شوي دي. هلته ډېری وخت له تازه مصالحو، مرچ، لیمو، او ناري کار اخیستل کېږي. تایلنډي خواړه معمولا رنګین او په ذائقه کې زورور وي.